leddi gris ni di ɗon ha der Europe, di ɗo mari tarihi sosai di ɗo mari ba'li na'ne, ba'li himɓe na'ne, wo'di ma ɓe vi annabo en me'ɗi jaɗa'go ha ɗoɗɗon be himɓe na'ne ɓe viyata samudawa en ko a'dawa en, ɓe ɗo mari ɓa'le sosai lowi lowi bo mari bo ɗo rema bo ɓe ɗo rema dibinoji sosai ha pelle mai.